lëꞌ unki lo yu tind ldoꞌ loxna diꞌltse xlaꞌnma ikëꞌma loꞌwu zak ikëꞌ saꞌngl diꞌltse bët giend ldoꞌ guꞌn ki lëꞌkga nikl bët gak ikëꞌma gakda nikl diꞌltse zënc̲h̲ema guꞌn ki gakda bukwaꞌn guꞌnnma. <noise>